<noise> Gasije kanji noye goduden e resi muɗum. E ɓurde anndigo ni kanwoni gasije kosan na'I, <noise> e gasije gaɗireɗe nyebbe, <noise> ira soyabins en nyebbe daneje ko nanda e muɗum buto ko waɗire gasije. Ɗe ɗo gasije kan woni ɗe annduɗen leydi men ɗo.